<hesitation> Izy zany zavatry hita moa zany akogn'olombelo evao koa zany gnanine gn'elefanta aminio raha miaraky maro zany da sisy raha afaky andravarava andreo za, ka refa misy za ohatry anisika hoe lion mangala anazy eo amindreo da tonga da miaro zash gnanindreo iza zash gnavantazy mahavy andreo mila mitambatry maro be indreo mba iarovagny e madiniky izy ame zay malemy.